Dipenni. Si li beni materiali sunnu cosi essenziali, allura megghiu spennìri li picciuli pi cosi chi t’ajutanu a campari megghiu. Ma si’ inveci haiu a spennìri picciuli p’accattarimi la machina nova pi fari sfrazzu e allura megghiu ca li dinari si usanu pi viaggiari, pi jiri a lu teatru, pi jiri ‘n missioni in Africa comu fici quannu era chiù picciottu. Accussì unu s’arricchisci nta la menti e talìa lu munnu cu autri occhi.